Injé gupalay gan ibaaj mé gacigaam mé goniyee futook. Atiyoree nabajé simiit guñéén gaat, arubahéén nabajé simiit guñéén gaat gufojiir, afojitéén nabajé simiit guñéén, abaligéén nabajé simiit guñéén gaat, asolee hahu ha kaan mé futook simiit soni guñéén gaat sigagiir nabajé.